طبعا الاستزادة ف الوكت افضل بكاتير من الاستزاد ف المال. الوكت لما يكون فيه بركة هيجبلي المال وهيجبلي العلم وهنقدر نستفاد من وكتي وهنستفاد من صحتي ومن كل شيء. انما المال ممكن يضيعي وكتي فالوكت هيجيبلي المال انما العكس لا. المال ممكن يضيعلي وكتي وصحتي ومنسستفادش منه. فمش كوول مال بينفع انما الوكت بينفع هو اللي هيجيبلي المال ووو البركة ف الزكت هي اللي بتخلي المال يزيد.